والله مش عارفه ايه الأسئلة المحرجه دي؟ بس لأ حالياً مش بقرا كتير يعني ممكن اقري كده روايه مثلاً رويتين في السنه قليل جدا الصراحه ، فا أنا اصلا بطلت اقري الأول كنت بقري كتير فعلاً كان ممكن اقري في الشهر خمس روايات إنما دلوكيتي بطلت الصراحه ، عشان مش عندي وقت